لأ احب استمع للموسيقى الكلاسيكية لانها هاديه و الموسيقى بتعتها كده تحس بيها و كلمات مظبوطه...غير الموسيقى العصريه ،هي الموسيقي العصرية مش و حشه ، و بالعكس بحب اسمعها...بس بحس أنها فيها دوشه كتير، وأنا مبحبش الدوشه